Ugdagha agha dzugu dzeg ma kurra gha nalnig kum sai agha gat ga ba da kyarra toh kumagha na ba degit nág ghragha agha theknabi agha takwana zarh nda kwi takwa na kegh makaranta zarh nda kwani takwana kemnda na ba degitici kum heɗagar k kum dega ba da makesamnda ma kumnda zan kum na b kafa hiyi bimu agha kafagha dalagh zirazghagha ɗala zala ghakudala kufuhagha ku dalan a wagha agha zugu zuga zir yakaragha a dzugu dzeg kinda ragha a ɓagu ɓag kwana magha ba hedant kasriyagha zarha a bagtrbag kazir makaranta ramagha kwan ɓaga ɓaga theghgha a ta kwana agha thek nabi gashi ame-a am yam biyirimda kwi ta degana an zarh nda kwi thegambi degit bi zarh nda ka takwan devakaya agha ɓa kwana afha ɓakwana agha thekne kedigit ada thena thig keghraghya a heɓa ba wahala toh ma mung thekna thigudu magha hedant kasiniyagha ku ma mund thikna thig kedula agha dagha da maka gha vaka vakusagagha vegyagha agha ɓaga bag kedigiti nag ghragha aguya da ghalg vakuda toh aguya da ghalg vakuda toh vakvaki agha njdiga njdig nin kwana wahala badga zig nda kwi ɗekka degit hedikina ahɓa tha agha takwana agha takwna agha takwana zhil nda kwa takwana us nda kwa gat gana zhil-us us ndakwa gat gana zarh nda kwa gat gana toh duni kwana badzal badzega da gwivit thirna band kwahina deg thega band kwahina Kwahina fugara baba wahal bafgaya fuga mbatak ngulm tuvuk amung ndawki me ngul man be badum ba wahalin heɓav takwa agha takwan agha takwana agha takwana agha ɓa degiti mtakbi kan kawahal kesigh biya toh elbaga in guya da da maksara mung kwana agha zhara ɗula agha theknabi vakwanina kessudi ah kwana áskada duniya kwana njda sal banima cewa takiya mbatak in thekna thig takwana kwana sakada nauraya njdagha áh takwane zi usaram zhilagh seghal sega toh thaka theg duni thaɓa jujig kwan njdawura sar takwan njdghan njdegan wara a zugu zeg ka zir dalagh mtaka ku ba ɗala thuwagha ku ba ɗakan kilfa ndakwan mathia bi ba gar nda kwa da kyar aga thekəna ma ɗala ba gaghra ɗala agha da guwa kwathir ɗala-th ɗala thalbi toh kafa da tegana zarha nagan kagha na gana kegha lakbi zarha thatirbi tjeka ghulaba ma thali keshiɓa ma-thali-ke magha velga velg kəghulaba inda ɓaga ndar keghulaba ada vela kaghukaba a chuhuranim ndekwaha ada taki zarha dam dagila ciyam ciga mbiya kar ciyam aga munna theka ghulaba sai de a piyar da kəzarha avel-avelak-kan avela kan ghulaba bab zamnduya ai inda ɓaga ndir ci zar hara ma me kwnan ndekwanim kwani tsa makiya ɓaga nda dara ghulab kwa theka thig kwana tapgha ne kəsavgyagh kwan bimokiyam fuga ba nimyam kirivid kwan zarhara kiyam da baga ndara num kəzira tug zir thaɓa kiɗɗira tirvidagha ɓagh degita a ɓaga ɓa radgha rasga toh dega facibi wa thitr theg kəzarh theg kəzarh bi cubi toh bagh bagha laɓga na baga ndar dun da dum agha takwana Avla degit nda kwana indak in thikna thiga mun da kwi gan nda kwa maya aguya da marhala agha da kesda kedigit nda kwi rib nda kwa maya ambel nda kwa maya ba waw zarha agha takwan agha takwar agha takwan agha takwana degita a ɓaga ɓag aza kai kwana njdantvigav. Thin-vigar kusan kulhenkivd ivgya zhil ta panne kədagal da ɓathir bi dagal dusseg ne kwanambatak da ngulm ma zhila mathei tha vaka vaka degali njdigal njda da gal da gata patauciyana matha thirknatheg kədagal bi hadit-han kulit kilg ɗulaha zarh a nibik tuvukwa toh ba usegi njdan ussanne vigya da dara sana sa vigya zhil vig kalhejirɗa tapanne tha kusseg bi zhegabuwar hekird wana inda hadagal dussegne kwana nda ma zughur zug tevazaya vikyas mahuɗa ada gal da matghada adagal bad bul mahuda me degiya ada zig kəsegh bi ada kk ada ghudgu ghai pal buwa avana tavaki sas nda kwi wuyak ghr waya agha sa sa henaha aɓa da ɗum-ɗadim dadum ada ɓag ndadar ai kemnda vanna tehalagh baba me dega zig biya kemnd nwaha kemnd nwaha ai da bagva ndadare zar hara kai nda kwana na degal da ɓa thir kwano magane kwanim kwan kəthirin kwan biyo toh taguya ba mbirg mbirg biha wahalina hub yam huɓeg yaqh mbatak da velkiyam velg da da mazhigil tuvuk man-hud-man ma mung hud yu mazhigil ləzhigila amuda zarha anci baba an kwaha kem kaɓasa ba kwaha toh ada tag kau cikwan kagh kwan bi palbi udbi kwan bi dadum duni kwana mchagatmchag nuda kudagh ma velak vilg kwi ghravan nda kwi tuwa maya kagh udagh magha vulgavulg ninn dakwi kagh nda kwagha tuwa maya. Masivsig nudgha atagan ghravagha wahal ɓaga ɓak kedekka toh ma ghala ba tsaf kemndana da da mazhigil kəwahal da mbakek kemnda theknathig tuvuk kəmtakra toh da bagva ndav ciy dniyin ɓaga ɓag kwe rek reka ɗehgadeh deh duri agha da baga bag kawar dawa dagha tak ban ba ngulmci da da mazhigil deya vak damazhigila ah bulga ba min kədgana afk-af-a á thgara ba rima da kethkana barina tha kulva degita agha tagnann agha ɗung guldagha a gdung guda gha ata ba kwana da da mazhigil bagha keth kamnda naci kəwahala mavakai nud na da bagva ndar cuya kəziruda degshiga wahəa ɓaga ɓag sirvasir ku wa sirga sirg mung wahalaviga nwenenna adzugur-elbe agha ɗugars kəssagha njda gha vegyagha njdaghav gyagha sagala agha agha takwala guda lida a sagal saa mangiga ngil kuda budgah ndakwa heyumna kagh teghr heyunnudaghwo ndjnda nag nag kudagh sevsig nudagha abuda ɗala ambuda shaka gha mung menra a savgyara muna a dagalda gat gang zhil heneh ndaku á srgav ghulaba amunna dagal da sag deg ɗala na an tigana ah ma ahwip ma ghuada kwi gata hwpi shagar nuda a taviratig kəghulaba sagawana toh kwa thekanun devakai ndakwi agha nay tha kəvelgavelg yeu duniyin nda ku kwereka kwerekga ada ɗuwud kwan ba aɗaba degitt aya kamena aɗaba degit tsum nethei kud biya amuda kegh nda kwa fuka thaɗa agha degev davegyudagh nim dakwi me tha mbəɗadek kadigiyi njda tagak nin war bi nwud kavitvida teghur kau kamenar bandgi men biyo njda ndkwan bi degi min biya toh gwighant gwig ba wahala duniyin kawahal baɗum kud ku war ɓisha ba degana. Toh barkaba da da mazhigil toh mada ɓaga ɓaga kawa mada ɓag zhi zharav vak da. Da mazhigila toh mulkəmndu ba da da mazhigila ɗabarka lide mung devakaya toh kwanim tsum a kethef tirna ketheg wahalan áa gulvtirna gulga a muda kwa zir tagwa dega gena kwar kwar mathefhen thig mavakai nubagha a henget heng bu dehekirda agya ngulma zarha buda adzama dega hwa adzama dega thaka dura toh kəm ghala ba taimaku vakaru aiya kuram yi am srga sirg kan kədula na mungra na am ghalga am ɓagan kəhai vaka vakuci thra keskəmda da sega szanhga mant dzahig kud ndekwaha velama velg ndkwah kəmena a velva ndkwah men barka ba kuram thaɓa an toh kəm cina ba degot tag da da mazhigil kwana degit kəm tag numnd biya me degit kəm tag numnd biya sai kiya hadəg bad hakuriya ma mung kwathamba ghayar ba heɗasiri nin baduma ba hedvant na siriya thenga sartagha toh budaghi njda neghga neghga njda neghghe biya kwana ghila ghilg maksa kwan seghal sega kwana ba vakwana a cina kwar cikwan palla loh bagha fugan kirviɗ mahuɗa elibaga da dagh